देखो सा हुकूम अड़ी बात हवा हा का जाका अपना राईसे कुकर जावा हा बानो प्रमाटिक काम हवा हा बा चावल ना पकावा एना कुकर उ चावल अच्छी तारा उ पकवा जावा हा। एना कुकर मा अक बरतन हवा जका मा आपा चावल औऱ पानी दोई दाल साक एनु आपा डोना ना सा पकि सका औऱ एनु काय हवा का बा जळी पक्या करा हा।